ترى مو لازم القراءة تكون مستمرة ساعتين ثلاثة لا ممكن تقسمين الوقت، ممكن مثلاً في أوقات الراحة في الشغل <hesitation> رجعتي من الدوام تقرين قبل النوم تقرين شوي، بتلاقين نفسك أنجزتي وقرأتي كثير، أما لو إنك أصريتي إنك تقرين في ساعتين ثلاثة متواصلة ما راح تلقين الوقت الكافي وما راح تستمرين.